Ensi ezi naaragiiremu, enyingi zoona ziri omuri Africa, na munonga East Africa. Ningira ensi zoona eza East Africa hiri zoona naaragiireyo nka <hesitation> Rwanda, Kenya, Tanzania, reero oteekeho <hesitation> nkaza Zambia, naaza South Africa, naaza <hesitation> Maresia, ningira nizezo mpaho ezi ndabaasa kugamba.